أحب زيارة المتاحف التاريخية، فيها معلومات كثيرة عن تراثنا وثجافتنا وكل جطعة تروي جصة، أستمتع بالاستكشاف والتعلم عن الماضي وأت-أحب أشوف المعروضات القديمة والفنون، المتحف يعطيني إحساس بالفخر بيخليني أقدر حضارة أقدر قيمة حضارتنا أكثر.